Abum le piyọchenya a ọchẹnya ga heyi nmiyọla, nwọchọnya no jeko, nọche, ge heyi nmiyola a, nge heyi oje chili, nle heyi oje elili ọma ọda num chagba kum yaa nlẹbẹ inu ọlum gmu, nle’nu olun tubije lọda dodu num chika oya ya, eko gwiye kum yan hinje gwa, n lodre ya, n layi polum tubiye n lami abọyi tubiye, <hesitation> eko gbọla kum kega, nge ga godo oje ahala, oje ahala ọma n-nyọyi gwula, nga gwuta o̱ma, nga gbiyọla ja-a gbeko mun ge heyi a e num ge heyi a, ọdan kawọ nowẹ ọchonya kwuiyola gbo ja nyọyi gbo oje ahapa, n bọ, awọchẹnya noyi biyọ tem, ọchenya duma noyi biyole adan ka gaheyi nmiyọla, oje ẹhili ọma naji heyi a higbo kaje gwu ayipẹ iye igunọkpa, akeyi tayi ipuọlọ biye, ayije odre luwa le ẹ negunokpa, ọdan kobuwọ iyuklọ, akeyi je dre họ le e moyi guklọ a, anu na leheyi nọbọ ke gu klọ kpọ a, ọda moya num ge heyi oje ẹhihi e ya bọ a, oje ẹhihi du nunle heyi ọma ọdadu nochegba nun chika ya kayi ipu olum ko guklọa. N lọda ọma kpoya gunọkpa, n lọda ọma kpoya gboji ẹ, ẹ nun ke yi ya kobum ko guklo̱ a, n lọ kpoya gboji ẹ, nge dọka ọda no̱yi kpeko kobun bomu ama ko kpeko ami abọyi bomu, n dọka nun, higbu ka le heyi ekeko aliyọ tubiye ekeko, ake layi poluwọ tubiye ekeko oleyan kamọ anyọyi gbeko bomu, eko okpobomu a ike lọhin, tọlẹ biye aga, ugboga i wo̱le ọchẹ ọchẹ ilenchen, anu na gbiyọla ja gbeko nachilapmyanije! Anyanjẹ agunta kpọ ana ki naga heyi mẹ a eko o̱ma ugboga ga ọluwọ e, ajegẹ nayi tọlẹ biye lẹ gẹn eko yọyi ny ọ eha, ẹdo ugbo̱ga ohi naa ga oko kayi mẹde ọchẹ nya namọ wọlu nuyọ, mẹgẹ ninu kumu olẹa inu ola chokpoinu øotubiyen ma, anu abọyi øtubiyen, ogwu ẹbẹ inu ogwu ẹbẹ ẹchẹn, okpogo wẹche nan, oteyinu biyen, anu aboyi nu oblinyi akpabana, ochẹ lugboga ge logwogwo, ugboga ohi ma ga ohiwọ akwu odre lọ ko le oche len, higbo ka ba tọl biye ka tinu biye kinu kuwọ koyọ pem-ma, inu ọma yọyi nipi, awọ abọyi yọ yọyi npi, ochiks nọchẹnys ko tọle, biye, ge inu aboyinu bije, liye gwa eko eko linu ọlọ tubiye, ọda dodu ma na chika oya kọle alọ kpoya, chẹ oluwọ ta pee alnu olọbu a, aman, ayi biyo̱lẹ lẹa olọhin. Tọlẹ biye kọlẹ koto ma, tọlẹ biye kọlẹ koto man, olọtrinọ, agmuta gbọla mọnọ-ọ nmọchọehi gbotu, out agbola mọnọ-ọ nyọyi gbochi olọhi no, nyanje, eko eko ka tọle biye, eko oheyi nmiyo̱la ekoko anu lohi fiyọla ogbo kwu mlanji iyọ a, ayi gbiyọla inlanyi iyọ ọda alewa bajẹ ga, bete afbo iyọla mlanyi iyọn, ọda alẹwa bajẹ nachika oja age yo̱ eko eko noge mẹ nmajẹ a, heyi eko eko nmiyọla, anya ohim ana bọlọba eko ne chiko heyi nmiyọla a, egwuta kpọ, eyoyi gbeyi ọchẹ, ọne nayi gbeyimu koga tọlọ biye ga a, awọ inyanjẹ tọlo biye a, mynjẹ eko eko ka yo̱da na chika oyaa, abe yọ lẹa no̱da alẹwa nmajẹ eko ge nyọ gwọ, oke lọhi lẹa, higbo ẹgọma ami a kum gbiyo̱la nge heyi eko nen nge do̱ka ogbeyi ọchẹ non, n heyi eko kum ọda du kum kmu kla, eko nayi kpeyi chẹ kihi ọchẹ a igbiyọla ẹnẹ a, aga ọlum dua nanyonyẹ lodudodeyi kum kpoya, yajẹ mẹlẹlẹ yọyi mọda mum chika yọyi ma, ọda mum chika oya ọda no tile gam num ge jela num ge ya noje tile gamma, n nyanjẹ iyọda ọma gbji ẹ, iyo̱la ogbo le mlanyi iyọ a, ochẹ lọda alẹwa igwuọchẹn, am-ma nge do̱ka ko̱da alẹwa ko gwum-ma, mgbiyọlo kum eko eko chẹ, nkeyi heyi eko eko, oheyi eko eko a anu lohi <noise> ayimya.